Laha gny toets'andro a Kore Atsimo agny; <noise> da <noise> amin'ny lohatao i da tena mafana fa laha amin'ny fahavaratsy i da <noise> kontinantaly; <noise> sady maiky gn manitsy. Da hôkizay avoa koa gnam ririny. <noise>